Igny zany da fomba fikarakaranao gn'hena alohan'izy hagnatonoanao anazy amigneo zany izy e sasany, magnisy sakaviro, aniny sara am- haniny ao sara gne sira, asiagny raha magnimagnitry e mampamagnimagnitry anazy, da apetraky amigneo alognogny amigneo eky, lefa hitonotono an'azy amin'izay da aniny mafana sara gn'afo da anigny amigneo da avadibadiky sara izy, ao sara izy amin'izay.